Nu kuusse a nakke areng poko' areng poko' kaju a <hesitation> ambasa, <hesitation> jati pute <hesitation> poko' keloro, poko' jammu poko' pao <hesitation> poko' nangka poko' kaluku <hesitation> <hesitation> poko' nangka, poko' klauku kaju bassia <hesitation> kaju <hesitation> kaju bajang <hesitation> jati, jati biasayya injo jati eja, <hesitation> kaju sappajeng poko' kanari poko'-poko' angka, poko ambas poko pettes poko' loka' <hesitation> kaju rita <hesitation> poko' parring poko' gatta <hesitation> poko' rambutan <hesitation> poko' lassa <hesitation> poko' duriang <hesitation> poko' kaliki <hesitation> poko' <hesitation> lohe <hesitation> poko' Poko' jammu <hesitation> kemuadiang injo poko' <hesitation> apasse injo arenna injo <hesitation> maing poko'jammu poko'-poko' loka maing mi <hesitation> poko' pao maingmi poko' bainang <hesitation> poko' <hesitation> poko' na apasse injo poko' <hesitation> poko' jammu ere jammu mente <hesitation> poko' kaliki maingmi sampae poko' <hesitation> poko' markisa maingmi poko' poko' manggis <hesitation> poko'-poko' poko' batara